Për të larë duar siç duhet, Zë duke lagur duart me ujë. Aplikoni sapun dhe fërkoni duart së bashku për të paktën vinti sekonda, duke u siguruar që të pastroni mirë pjesën e pasme, pëllëmbët, midis gishta dhe nën thonjtë. Shpëlajini duart nën ujë të rrjedhshëm për të hequr gjithçka sapun dhe thajini me një peshqir të pastër ose lërini të thahet në ajër.